मुर्गा थै भी पक्षी मने जाणू चैणू चा। किले की ऊमा भि चोंच हूदन पंख हूदन। और ऊ उडी भी सकदन। और जै मा पःख और चोंच हूदी ऊडी सकदू ऊ पक्षी कैटेगरी मा आःदू।